Ilàa ñy papie devera, Ñ'antony: -Lafa teña hikihiky seza, añihy latabo, ilà raha reñy. -Lafa teña ro andakilasy añy manahaky zaza reo, manoratsoratsy latabo reñy, hihisa aminy ñy papie devera la malio, rezay ñ'antony ilà ñy papie.